Ndun kaa nooneeji ndidi imma ada joggi frigo a wadii en walla a waala frigo a duppimoomo a yoonimoomo. Non waɗta so mbaawa marde mo. O ɓooya e junngo maa tawee o ñolaayi, o bonaayi.